Este vɨna ni yeéna ntuchaá vincha sana'aga ni jantukuna vincha ni sava'ana sɨki, ni chanaá te ni sta'ann'a ñuu ni ni ni chintena in kɨsi te ñua ni sa'ana, este ni ja'anchaná viíncha ni chu'unna yuán taúná ya'a ni ni ntikoná nu nu ini koyúú te ni kenchana vincha nu jió te ni ntikoná jin yá'a ni kú ni ntu ni ntuvixi stáá ni ni sa'ana in tichiin ni ni yeéna ni te sana'aga ni ja ntukuna vincha nu ma kuú te nu tu vincha chi tu ma ku ja ntasa ja kuni este sa'ayo nteyu ini suni ya'a nu ió ya'a suni te ku este kitaán jin aju nti ntiki este taúyo ya'a tauyo ñua kita'an jin ñua te ku keéyó ñua sa'ayo tichɨin nu staá nɨni suni ku te ku saayo tichɨín.